Elieyilie, elielieh nkun belieh puat, le mbe, flamlam beh lich puat abeh elich, mbe oyen belle abech yie kalie Lies, nkwe ehh agakietshiem miel Embe ane mfenu le esthurky bensam. leh mualom benyin ekweh abie begalo tshiem mualom ene Kebom bom, le othorr le ogbamu, leh nyienu-prale mualnom anyuch akpe theen beenyin beenyin ebie bieboreh mom, loovo belich Liat Kekehalich belich puat; miel akpe beenyn ehkwe albie bietshiemin tsnim. Bienyin Ekre ebianu berinie puat, Epeleanu elielied abie be kwonchie atenekworr elielien mberenyoh, elielieh begbegba beko, ehehlieh mkpeh okara eliah mape mbe, bepum ehh ntem sporo Blielien Sheich bepu baenyom bierie puat abielien lishich exier ofnehmy, Clientie bekenu, bremyin ebicah leporh elielich obie Eshieyen lype Laba enelich beenyin ebich bebanebom behtarrh yeu, ehe-lich benyin ebie bee tswalie tswalie, bee bienie are kitaine- biebee me arch betonnie koon elam lam ebieleh lién. Kie etshue- nkwe, nkwen arch mfenku; Ekukuchr fehon le kesé etchu leh edzan elutunnie ler Ciebiabia lebiab, ekukhorie tse tse tse, edza ehhe etshutshme eyanitemuu nde akutal anden emiele nyenyanni mfehnu ahh lehmuu. Ekele ehh chie amic yom, Ekpereh eh Ohumni, edzang muasom eewuwal enyom, edza muasom alia munu Experen ayudhrra, ekpeher mfelmu aha oyushiro, emile yualm yuour mpene edza aha amamal na kworr emma Bienyn abie kikie efshutohueth, ekukuhar owop, Ekukiher. bienyam, ekukuhn akerinch ekakühers efshueshuch ebie lee mpuam, ebie bee Kuochie ateak pell, biehkpol efefeh len nkwe, fkuhar p. aures bemie expokporo efien ennin, ewee kiebian. ehh mabekem efer les nikwe ehh efe kennen, Kennen Kene min chhe mbe be kalie lieh, miel mbe arh tshueshme nkwe ahh feh Kenen friechie ahh rie kperr ekwo, emmen ehhe edzan kennen ekwa ekran kwo keh nyam efer le nkure ehhe edgang naweekin etshusghue. beo tohueh nkuwe mbe alih betwobine chie nifenhou aha, omalo kporo morrenys Ceropines areeh an tshim bom befikie liewen chh, stshueshme nkwels curch mel embe ahh tobris mom chh tchonkitchonie cine miel aha ahh fohue enfr enyam, leh okpe shue Ogban comalo ekporo miorr enyam La ko Okpe beedung áwho ko ogbeh whoh mgbe kekich onab nab oliah. Okpe tsuue otor omato Kporo miorh okpe ekpehkpeh okpe kie buab o'borr kpoh etuoh ofahr le n'kweh ehh benyin berie puat abie efehle nkwerk kikie naweh an tshim. shim oliah, wie nkwen anabnab olias benyin bienie prat ebiefen lee nkwikh tsue kie otor tovinsie Kebombom kekee-ka, Kelbom bom ke ne nym ekwe ayie lieh inten anh nyie inten bie sark, ekakab beh muat emalem bemual efuck. beh dyang kebombom bentonue yee tshuer, ben tshue ti tonne ku, elichcich zu beh-fieyien ekpe-kper eshimkie shim Okalk ayre le beleboh! Lielien kebom-som, alich anh. momom-mom, le cich otor, leh mom-mom Keshimkie-ehim efufu mualom arieki alieky ak eruenkele miorr yeh mualom lebeeh mom onyuorh. Mualom ahh biebie mom Onyuorr akре benyin nkwe abie bierie beleb-beteb, benyin ekre beleb-beles bibie beshimels warang oliath, bielue inch Lovell lo le bollen, omak lee werrang le omuni belle maa Egbuju le wudungbn. enyie wudung tone wusine wirding uce nyon ehh nkwe yie mualom anh pie benyin leque, lemiel Embe apia benym le wudung, benym-kwe abee betshimege ohah le mbe biebie mbuenbuen abianunu, binyin-nkwe abia bene erie fum Ommag lemmo, lenying bakal lee mual, edordor ekefen leh mbiehr, nkwerr ehh wono-woro agefich le-Liebieh benyin pual biegefen lee Libieh Lenyinu piale efumu bekal. Kie-lebkie- lebo ohh ohh echie shen bitscheme lebiennyim ebich efelle enie piake ebich elemo bemual abichh lebe-beh-leh-beh-bek kikie rebkierie ebuong benjin ekwe abie kiekie liah, benyinκρο Laba enne kukurrh le-okana ene kulturne, eviekukurrh eshuom, ekukurh benym tsch tsch tsch bansan, et Lenti efikie kiequor enys, njikoro lee mlbum, mbum ame yen newe touch eyie kahe ofchuechuch moum ofen lee bansan, otuch moun ofen bee njiekoro evienyin nawe ayie kalie nab, epiek kue le onabo, eshinkishim wurang oliah, eshimkishin Lenyine nymu elie opier eshimikishin Oliah., njiekoro areh nkweh ehh eynenie le beh adeh abieyie, yes beh liaki, echie preh cie mualom Akpe-Kpen ekukwama re-bie borh lebiebork ayyounh bemuor afeh, aquem bemour afch enn adiza brenin ekawe biekpekpen afer alamlam eye, alamlam ekukwon eh ehhjen apich the kelet-Keleb aren aficer etchong akperr dish, anyuor kee mom ekeh oborr afal yohe or le mom okem eben amynor afarrki, mualom enh tie ane mualom els akpakie liyiel eliern mbe beli nie puat benyin ebie adeh ayie le biench ebieye be tarrh yieh chi kie liah kikie yeh elenkilenmu ther tharellh ter ochureh oborki elenki Liyier efarki.